La gent a pensa che i can ch'a baulu a sìu i can pa bravi, catìu, ma ën realtà ël can ch'a baula al e ën can che ch'a völ dite cuaicoza, ch'a völ magara mach giughé e vaire volt la gent al e pa ën grado dë capì lon ch'ën can a dis e a lu pìa ën la manera sbaglià